பாயசம் அதிரசம் லட்டு முறுக்கு ஜிலேபி. பசும்பால் பொங்கல் கோதுமை மைசூர் பாக. சர்க்கரை பாவ் பானி பூரி சீனிக் குலுக்கல். ரவா லட்டு மங்கள்பாய் தோசை சுவை ஐஸ்கிரீம் சாக்லெட். ஸ்ரீகண்ட் பத்திகா உருளைக்கிழங்கு பாரி.